Ma katenggo poda kau kaim doum tutua ntoin ngaha misa ka lao mpa'a ba lao lao mpa'a ba ni lao tanding mpa'a ba ma ka tenggo wea nawa re ruana nggahim tutua re ngaha pu ma ngonco kaya ngaha kamojo isis mangge nggahina kamojo mangge ke na tenggo lalo pa nawam de tenggo cici angi bo dou misa ede ku misa kan lao mpa'a ba ni kalo ru'u karawi de nggahi mu ngaha po tambeca ro'o prongge nono po dolu nonop oi niwan na kacamposih nggahin ede si misa <hesitation> dim katenggo karawi nggahi na na kalao ku supu edep ni kalo dingaha re ya ngaha ngaha tambeca reni pokonya ngaha tambeca <hesitation> tambeca ro'o prongge tambeca ko edep di ngaha ngaha ni <hesitation> labo hanu labo lowi ake re lowi rau ro'o kampaja rau edek rua di ngahan nggahi nani selain dari ro'o kampaja re <hesitation> hanu ni ro'o bojo ngangaha ro'o bojo laina caru ngaha ro'o bojo loa ngaha kacampo labo mi loak ngaha kacampo labo mbotok loa di kacampo labi sia re kalo hanu sa kalo ro'o bojo sa pokonya edep dim katenggo sarumbu re nggahim tutua katembo katenggo sarumbu re ngaha tambeca aina kamboto ngaha ma maci aina kamboto ngaha ma hanu ma mina mina ricu hompa nggahi na ede ni dim katenggo sarumbu re nggahi nani Labo ngaha hanu ni kamboto ngaha oha bura nggahi na karawi taho ka tolok nggahi mu kambotok ngaha oha bura sia aujamu oha bura ka aka dei ncau ku <hesitation> di ngo mboto sa <hesitation> dim kamboto tenaga reni dim mbei tenaga re ngangaha ja karamba raus to'i ni kacampo labo karamba nono oi mangge ede sih loakir tenggo hanu ede <hesitation> ede ku di rawi romo ka tolo ka lokir tenggo <hesitation> hanu re lokir tenggo sarumbu re labo di nono rau re nggahim nono hanu nono lo'i ni lo'i tutu doum tutua re nono lo'i tutu doum tuatua waursa tutum doum tuatua re <hesitation> lo'i sabia rau reni ra tutu kanata ra tutu ka pa'i tutu ka hanu ka ngonco raun de ede pani pala nata tantu si na kanata ka tiloa konen lu'u dei karoto ede ku sia re sandede tahop re <hesitation> hanu re nuntu re